Yë tëm yë t'sam ja may du mëjk xi'i pero kap më këxë nëwë jyamet'sambë este nebyë ëxtamët's yë mejk xë'ënkë, xi'i yë mëjk mango, xi'i yë ka'ak, le'ek ka'ak, maja'adë ka'ak, tsu'ukyë, naranja china, xi'i yë mëjk t'sa'ëpë, xi'i yë mëjk este jue nak nyanënbya mëjk este granadita, je mëjk papayam. manzana pero ka'abë mëjk du këxë nëwë jyamet'sambë tijatyë mëjk xi'atyë.